Daabaaji ɓurani kan masinka. sabi daabaaji aɗa waawi ñaamude e majji soni a ronkanii ɗi. aɗe waawi wuurude e majji masin ne so bonii tan tilike. So wanaa ɗun kaa, <noise> kulle ɗee hoɗun fuu ana jogii nafaa muuɗun e torlanga muuɗun. Kaa daabaaji mbowmi. Ɗun ɓuranikan.